באש תח'לסד פלאמג'לא ולא טואלאת, כתבּדא בּאלדּעְטוּאת אלידוִיה באסתעמאל אִדא בּסיטה דיאל אלשַׁפט, כתח'ט שויה דיאל אלמא באש תעְטִי אלפתחה וכתדּעְט חתא תחיד אלסדּה, ולא מאנפעש, תקדר תסתעמל מוואד כִּימיאִיה ולא סלכּ טוִיל באש תחיד אלסדּה, ודִימָה חצכ תלבס, גוואנתיַאת ותחאפס עלא אלנּדאפה.